<hesitation> Zah kôfa mahandro, menaka karazany araiky fôgna fampiasaiko, huile soja igny zagny hoe satria igny môramôra igny afaka ampiasaina amin'ny andro jiaby, na mahandro saosy na rô na magnendy raha afaka ampiasainy huile soja amin'ny jiabijiaby.